Za raha vo tena tampa-kevitsy henane zay satria tamin'ny nofonofy, nofinofikony fa nahatra-nahazovola raho, nahatrea vola be le andao tsika mba hitsangatsanga tsika anaty, tsy manahy dra ty hivoaky fahatany kely tika naho raha mety amao